Faik esa boma hantu ana bi mamanak makahatuk boma ketika ana bi, boema ana rasa mesakana ledodaek ndia <hesitation> natongo no ni'iana esa na ni'iana ndia boe ana bi mamanak ini makahatuk.